ña yo hua sa´na ñuu ntiu ta kii kò´o koña sa´na ko tiu´n na ni ntiira ntakonto na ñá´a ka natokontona nahua tuuva mii na kunu na a kunu na xiku´n xoo a xiku´n ka pañu ka sumati ka tiatyi ka ñaa-m kunu na íxo´o na kunu na a sa sianina itu´n sianina ra ntuku na u´un itu´n sianina ra ntuku na yu´va nta kolor nta kolor kunimi na kununa isaa na ra sa´na sa´na tii´n na kia´n tina ra tii´n na yo´o síaa tii´n nara ntakonto na kunu na ñaka sa´nana nùù síanu na nùù sée kuatyi na nùù ntakonto na kununa ñaka hua sa´na ni kò´o kò´o ña iskiki na ko´ña ntee ni tyi ñaa hua santiu ñuu ntiu ntakontona kunu na ñahuasantiu i